Am na yoo xam ne xam naa seen mettit yi. Dangay toog ba yàgg nga gis garab bi, xob yi di ruus, muy dee ndànk-ndànk. Lee-lee ñu ni max moo ko duggu, lee-lee ñu saam moo ko sàmmi. Dangay toog di gis garab bi di ruus xob yi <hesitation> par benn benn walla nga bis bànqaas yi di howee si kaw di howee si kaw ba jot kii bi garab gi dee. Waaw am na yenn garab yoo xam ne soo ko xasee, dangay gis muy jooy meen bi di génn. Dem na ba si salaan bii, soo tibbee salaan sàtti ko, sànni ko kon mu jooy. Salaan, am na si garabu salaan. Garab bu ñuy wax salaan. Soo tibbee suuf sànni ko sàtti ko, yal na nga jooy mu jooy. Mu meen mi di génn. Am na si garabam. Tay su amoon bant bu baax, nga dem xas ko ci, boo <hesitation> di kii tuuti nga gis meenam mi di génn.